Yauwa ni tabatin yeman dukmo a senu moɗi dishe har har a yaga gitba a elin mu wanse dabku buzu eh ki ida kula a fete mali tinja a fete bumgum a fate a fatetu bundum sannan ihotu ningi sannan a ihoto jeni sannan a fatatan ma`i duk mo a lokaci wansi i amma kani bandi ma iko amman an damtono taɓaton mayano na ako ishe gairiya dayya ke gazzanno lashim ni taɓaton menshe ai daɗa dumo bu.